Seguennu la mappa ca mi dettiru, jivu a finiri ni lu desertu di la isula di Sant’Anna. Mi misi a caminari pi truvari un postu arriparatu e cu acqua. Seguennu la mappa, diciva ca a trimila metri c’era na surgiva e na zona virdi cu tanti pianti pi mi mettiri a la umbra. Doppu menz’ura di caminari juncivu a la surgenti e vitti ca c’eranu tanti armali servatichi e pinsavu ca era priculusu avvicinarisi. L’armali 'un parivanu scantati e perciò mi avvicinavu macari iu pi abbivirari e stari a la umbra.